ഇഥേ അന ഉന്ജ ബുസ്തു പോവുന്ദുലേ നേഗിരേ ഥോന്ക। ഇഥേ അന ഉന്ജ ബുസ്തു പോവുന്ദുലേ നേഗിരേ ഥോന്ക। ഭുകിന് കു സീതു ഉന്ദി അന സീതു ദു കുലോന്കേ ഭുകിന്। കു സീതു ഉന്ദി അന സീതു ദു കുലോന്കേ ഹപഗുന്ജി। പ്രഏഅയിന അജ്ജ അജ്ജി അഥന്ദ ഇയ രന്ദ പ്രഏഅയിന। അകലേ ഇഥേ അന ഉന്ജ ബുസ്തു പോവുന്ദുലേ നേഗിരേ। ഥോന്ക ഭുകിന് കു സീതു ഉന്ദി അന സീതു ദു കുലോന്കേ। ഹപഗുന്ജി പ്രഏഅയിന അജ്ജ അജ്ജി അഥന്ദ ഇയ। രന്ദ പ്രഏഅയിന അകലേ തിരന്ജന അകലേ ബുസ്കു। ബര്ഥിര നേഗിരേ ഥോന്ക തിരന്ജന അകലേ ബുസ്കു। ബര്ഥിര നേഗിരേ ഥോന്ക നേഗിലേ സുമര ബുര്ഥിര। <hesitation> ഥുമ്ഥു ഉന്ദുലേ അഥന്ദ അന്ദ നേഗിലേ। സുമര പ്രഏഅയഥ നേഗിലേ ധല തിരു ദുജി നേഗിലേ। അന സീതു ദു കുലോന്പേ, അഥ അകലേത കേന ഓദു। നേഗിലേ പ്ലേഅസേ അന സീതു ദു കുലിലേ അഥ കോന്ദ। അഥ അകലേത രേകുഏസ്യോന അല പോദു ഭുകിന് അകലേഗ। അന സീതു ദു ബുര്ഥു കോരോദു പപദ അകലേഗ। പ്രഏഅയിന അകലേത സോ അകലേഗ അന സീതു ദു കന്। ഇദ വത്ല കുലോന്പേ ഇരി ഇഥി തു പ്രഏഅയപന। അകലേഗ അന സീതു ബുര്ഥു കോരോപന മഥേ। ഉന്ജ ദദ ബിഅസ।